Bea a mokɔr a m'enyi gyee papaapa yɛ daano yi ara mokɔr "Lagos Hope" mu n'. Ɔnam dɛ mekehyiaa m'anyɛnkofo a na mfe pii muhun <noise> hɔn akyɛr dɛ wofi amanadze aba. <noise> Dɛm ntsi yehyiae yedzii nkɔmmɔ pii. me akyɛdze so pii. Iyi maa mennu mo ho da dɛ mokɔɔ dɛm bea ɔtse dɛm yi.